Ma arva, et eläjidelt saanuq oppiq luudust tundma, luudust armastama ja näile saasiq opadaq näütüses kiskjidõ iist parõmbahe pagõmist vai peitmist.